والله يا أخي مرة كنت في السوق أتمشى وفجأة شوفت واحد من أصحابنا قديم ما شوفته من زمان كنا نلعب سوا أيام الطفولة، فجأة فتحت معاه موضوعات وذكريات حلو ة وبعدين قال لي عنده مشروع جديد ويريد مني أساعده شعرت بالفرحة وحزيت من الحظ كان معي يومها لأنها رجعت لي ذكريات الطفولة الحلوة وحسيت بفرصة عمل جديدة.